Me te wo ure no okuoma ku fie esejo me̱ ra to bo obe eri me na, obe ikeru a kere no ase no ebabol ne me re ri ye epao egbe no ma wune vre no evao edoka eye keme esi buo uderie oka na una re imo oma ma re le ole evao okana ma te rorie obe noi ono owere ome me re sei me re je re ye je wane oma me re, eseju me se me ta rie ziezi no me je se emo me keria me no wa nyaze e ti nena waro rie ere o ta a re sei me re je explain ni ye that is me re je wure to oto fa isase na ro tai ekpano asa ro nya haro evao̱ ikristi na so eri me re lu ke emo me̱ me te wo ure ese jo me re je dhe kpo ore, me re wuo ekpa awho no ekele ome kugbo inero me ne kele ome me re je nye rue ri ma je ta eme ewe kugbe me re je zuye ze obo isito me na eri me re lu omo ro re ke re bo kpo omoro re jo usu hu, me wo ahwo no ekele ome, me who igbensu jo no me re ko bru esejo re omo efe esejo mere dhe bru ye re, but oye re ma nya bru ome ze efe keme efe ugbensu me ziezi ugbensu oro no me wo ye. So me te wo ure me re nya ahwo me na ghelie, me re kpo egua olua dede fikio ure no me create ke oma me na, eri mere lu.